Raha araky ny fahafantarako azy a de tsy misy fahasa- tena fahasambarana azo tsy misy fijaliana izany satria ny zavatra rehetra de tsy maintsy mila fiharetana zany hoe mila misy zavatra tsy maintsy iharetanao fahoriana ao a na fijaliana.